Wondo yaai nyaku minadi. minadi ung nuwi. nuwi tii dinua man taan sa kuma nitu ado memang ketet witu nawak ta karna kebiasaan ne tua tua dulu nuwi tii memang papadi ta kweiten yaai meto do sindo mare mo ntian ma pekuwe mo. ntian tii marut to nu marem mo jadi kuman ung nendo ya ai kuman ung kuman nendo ung kan udinutu yaai ung kan wo mpakanitu mpeen sinan tangan peen. peen cekalang sinantangan wo nenaan wo risa roa ado satu ikan ung kan yaai ung kan yaai demeri mae ngkan puti tademe adoh memang kua ma wesu kenange me ketet kenange witun tou towanta yo mento wonto mokang kasi ina wo ngindo haange kesi ina melepo. melep kopi wo ma kuman kesi inang kukis. kukis onde onde Winean mpo mpo nei kenden witum mpo mpo mo nitu kesi mentoon to mokan pi rajan kesina kumano kuman wo ngi ado kuman wengi koman yaai de moran dai sio ung kanen deri mineke wesu wesu mon senando yaai taan musti kuman bengi yaai yong koa ne tua wengi mang kua mang kumaman toyo dei epapa karna sawongi mo tii ngkoa ne tua pekoang mang koa nules tu dei mo mayang to kita wengi eimo mayang lako epapa dei mo mewendu jadi maan ta kuman man toyo nung koa ne tua pekeong ma nules wo kita metekelo.